meillä Inkerissä joulujuhla pidettiin kaikkein kalleimpana ja sitä vietettiin neljä päivää sitten jouluaamuna hevosilla mentiin kirkkoon ja sitten oli kirkko niin täynnä aina jotta mikäli vain mahtui kaikki paikat täynnä ja kenellä oli parempia hevosia niin kiistaa sitten ajettiin jotta tuota kuka vain väleempään pääsi kuka edellepäin pääsi joulu oli meillä suuri juhla samaten pääsiäinen oli hyvä silloin kun sen puolesta lapsille oli se mieluinen kun kuostia kävivät ajamassa kuostia sanotaan sellaisia niin kun prääniköitä ja - makeisia annettiin sitten lapsille kun kävivät he lauantai virpolauvantaina kävivät virpomassa näillä pajuvitsoilla ja sitten viikon päästä kävivät ajamassa kuostia lapsille se oli mieluinen ja - pääsiäistä ja samanlainen neljä neljä viikkoa niiden juhlia samaten sitten neljätpyhät sitä neljiksipyhiksi sanottiinkin ne neljä päivää pidettiin samanlainen no meillä pidettiin Petroa sen puolesta kun meillä Pietarin päivänä oli vihitty se meidän kirkko niin se oli samattain koko tuota seurakunnallinen pyhä samanlainen neljä päivää vietettiin ja sitten tuota ei siellä muuta muuta sitten ne olivat kaikkia suuria juhlia kaikki käytiin vieraissa aina ja toisillaan sitten kun oli usea päivä pyhää neljä päivää niin toisillaan käytiin vieraissa ja ne olivat meillä kaikki oikein kirkkopyhiä kirkossa käytiin aina ja Inkerin kanssa oli saa sanoa jotta uskollista uskonnollista väkeä kirkossa käytiin ahkerasti ja kirjasto kun meillä oli siinä kirkossa kirkon yhteydessä oli kirjastokin niin sieltä tuotiin kirjoja sitten kirjoja luettiin meidän perhe oli joka ainoa me niin ahkerasti luimme kirjoja minä tiedä muistan vielä paljon niitä lapsuuden ajalta mitä luin kirjoja se oli
kertokaas vähän niistä niistä lapsuuden ajan kirjoista
minä ajattelin panet kiinni vähäksi aikaa jotta se ei kun ei tässä paraikaa muista oikein mitä sanoo kysykää siellä mitä ikänä
niin minä ajattelin vain jos te niistä lapsuuden kirjoista olisitte muistanut
no Paavon kanssa Paavo-veljen kanssa me kun tuota pitkät illat syksyllä niin näitä Topeliuksen kirjoja Välskärin kertomukset ne olivat oikein mieluisia mieluista lukea niitä me luimme ja samaten paljonhan siellä oli kertomuskirjoja siellä niitä kertomuksia harrastettiin lukea sellaista se lapsuusaika oli mieluista aikaa oikein koulussa koulu kun lopetettiin niin sitten oltiin auttamassa muissa töissä kaikissa heinää käytiin lyömässä meillä oli silloin ei ollut vielä koneita minulla pienenä kun olin niin vähän näitä heinäkoneita oli silloin vielä niin viikatteella lyötiin heinä ja sitten pantiin karheelle - levitettiin karheelle ja haravalla käänneltiin sitä ja sitten sanottiin sikaseksi kun pantiin röykkyjä täällä on Suomessa enemmän kuivatetaan sillä lailla seipäille pannaan a meillä seipäillä ei paljon kuivatettu a sellainen karheella kuivatettiin heinä ja sirpillä niitettiin viljat kaura sekä ruis sirpillä koneita ei ollut silloin vielä mutta sitten jälkeenpäin käytiin koneet hankkimaan heinäkoneenkin sitten me viimeksi kun minä lähdin ennen kuin - ostettiin - heinäniittokone se jäi sitten taloon minä täällä Annamoisiossa vähillä varoilla niin ei ollut millä koneita ostaa sitten kun minä vaurastuin vähän kun pajassa tein töitä niin sitten minulla oli varoja sitten kun tuli - kolhoosi niin parempi on kun ei ollut - en hankkinutkaan ne olisi - kaikki mennyt kolhoosiin ilman rahatta
poltettiinkos Inkerissä kaskea
miten
poltettiinko kaskea tehtiinkö uutta peltoa metsästä
ei ei sellaista ei meillä ei ollut niin suuria metsiäkään meillä olivat maat kaikki viljelysmaat kaikki lakeaa metsiä meillä oli vähän meidän paikkakunnalla Skuoritsassa oli metsää enemmän ja ja oli myöskin tuolla mikä se seurakunta en muista sen nimeä siellä oli ja - metsää enemmän Skuoritsassa oli metsää mutta meillä oli vähän metsää meidän paikkakunnalla puut oli ostossa kaikki käytiin ostamassa puita omaa metsään meillä oli jonkun verran Koussulassa se oli - taisi tulla sinne kolmekymmentä virstaa matkaa sieltä me saatiin metsää se oli omaa metsää pitkän matkan päässä vain sieltä saatiin koivupuita talveksi tuotiin niin ei niistä koko talveksi tavannut kun yksi kuorma vain saatiin sieltä jotta puiden puolesta meillä ei ollut ei saa kehua meillä - puista oli puute ostossa oli puut se oli meillä oli kyllä tuota mitä jonkun verran oli sitä - metsää täällä laidunmaa se koivumetsää oli oli siellä - puitakin seassa niin ja siellä kasvoi tatteja hyvästi kesällä me tai - syksypuoleen kesää niin tatit kun alkoivat kasvaa niin me ahkerasti käytiin tatissa ja sitten mummo kun meni kaupunkiin hän vei hän vei ne kauppaan ja siellä myi sitten niillä rahoilla ostivat ostettiin meille ostivat vaatetavaraa paidoiksi ja housuiksi ja niillä rahoilla mitä me tatilla saatiin
minkä nimisiä tatteja oli
noo se poroviekka sitä se on venäläinen nimitys poroviik se on se herkkutatti täällä sanotaan ja haapatatteja se punapäinen se on haapatatti sitten oli koivutatti se - koivujen luona kasvoi ja katajatatti oli sellaisia ne ei ollut niin hyviä a poroviekka oli kaikista paras ja sitten tuota sieniä oli monenlaisia sieniä
minkä nimisiä
no haapasieniä oli ja maitosieniä ja kruussaksi sanottiin niitä vanhoja valkeita valkeita kovia sieniä se oli kruussa venäläinen nimitys ja sieniä me ahkerasti samattain korjattiin ja tuota suolattiin sitten ja niitä syötiin suolattuna ne on makuisa - makuisaa tuota ruokaa se sieni
suolattiinkos tattejakin
tatteja keitettiin ja tattia syötiin tattikeittoa tatista tulee ja hyvää ruokaa olettekos syöneet
olen
niin niin meidän sillä laidunmaalla ja samanlainen niitylläkin niitty meillä oli sellaista metsäistä maata minä muistan kun pienenä kun olin niin meistä oli ja oikein hauskaa oli kävellä niityllä kukkasia poimimassa siellä ja minä olin vielä pieni poika niin kävimme siellä kantamassa sitten näitä oksia mitä oli karissut puista kuivia oksia niitä - selässä aina kannoimme kotiin niityltä toimme karjamaa oli vähän edempänä niin sieltä emme tuoneet sieltä emme kantaneet meillä oli hauskaa oikein - niityllä siellä tuota kun oli harvaa se metsä siellä kasvoi kukkasia paljon ja oli hauskaa siellä kävellä kesäaikana minulla on oikein hauskat muistot sieltä niityltä kävellessä se aika meni niin niin nopeasti se lapsuusaika kyllä siellä tatteja kun vietiin kauppaankin niin venäläiset oikein mielellään ostivat tatteja niitä ei huolinut kauan kaupitella ja tai siinä kuormassa kun olivat näkyvissä niin ne ketterän perään ostivat ostettiin tatit venäläiset ja suvaitsivat tatteja - ostaa ja syödä tattiruokaa
poltettiinko siellä tervaa
ei poltettu
eikä pikeä
ei ei meillä ollut niin metsää niin paljon täällä Suomessa kuuleman mukaan täällä poltettiin
ei siellä Inkerissä missään muissakaan seurakunnissa poltettu
ei ollut ei ollut metsän puolesta siellä ei ollut niin runsautta sellainen kuin täällä Suomessa ja maata niin kun minä jo mainitsin niin maata oli sillä lailla vähän miehen maa tavallisesti oli talossa kun oli kaksi miestä silloin kun maanjako oli tai kun - monta miestä vain sattui olemaan vaikka lapsiakin niin kun oli miehenpuoli niin heille jaossa tuli maa revisa annettiin vaikka lapsillekin kun oli silloin kun maanjako oli niin se oli aikoja jo sitten siinä pitkä aika jo - uusia ehkä satakin vuotta minä en muista sitä - sitä aikaa konsa tuota ei sataa vuotta ei ollut kun se maanjako oli taisi olla sellainen yhdeksänkymmentä vuotta taisi olla kun se maanjako oli
no teillä oli aina hevonen kotona
hevonen pidettiin kun meidän piti kaupungissa käydä niin tavaraa viemässä niin se oli hevonen oli tarpeen ja toisekseen maatyöt niin omalla hevosella tehtiin
mistä ne hevoset ostettiin
niin Pietarissa oli sanotaan konnoi se on venäläinen nimi venäläinen nimitys hevostori siellä oli hevosia myytävänä ja siellä siellä käytiin hevoset ostamassa aina sieltä torilta konnoista minä siellä minun ei huolinut käydä isäni minun kävi monta kertaa monta kertaa osti hevosia sieltä tällä lailla talven aikana siellä kun ei ollut oikein töitä niin ja heiniä kun oli vähänpuoleisesti kun maita oli maata oli vähän heiniä lähti vähän niin talveksi myytiin hevonen pois sitten keväällä taas ostettiin sillä viisiin ei huolinut ostaa heiniä niin paljon kun lehmiä tavallisesti oli kolme neljä lehmää talossa niin siinä ja tarvittiin paljon heiniä ja meillä maata kun oli vähän niin sitä heiniäkin lähti vähän ja siellä vielä siinä enempää ennen vanhaan niin vähän kylvettiin heiniä kaikkea sitä mitä itsestään kasvoi niityillä niin sitä lyötiin meillö sanottiin kun niitettiin heinää meillä sanottiin -- lyödään heinää kun se tuota viikatteella kun lyötiin niin käytiin lyömässä heinää
miten se hevonen kengitetään
ah miten kengitetään no se oli se on minulla lopen tyttää tuttua työtä etujalka pannaan jalkojen väliin jalkojen väliin pannaan etujalka etujalka vääntyy sillä lailla ja takajalka niin pantiin polven päälle polven päälle tällä lailla ja rynkässä tietysti piti olla ja sitten siinä vuolla kavion ja ja tuota ne kavion reunat silittää viilan kanssa hohtimilla piti kun oli kavio kasvanut niin hohtimilla piti niillä ne reunat kavion reunat leikata pois sillä lailla näpistellä pois ja sitten viilalla raspilaksi sanottiin sellainen latuska raspila sillä viilattiin sitten tasaiseksi ne reunat ja kenkä kenkä kun tehtiin niin kun oli kavio puhdistettu sitten otettiin mitta siitä kaviosta ja liidulla tehtiin alasimeen merkit leveys ja kengän pituudesta ja se miten se leveys sitten - takanapäin oli mitan mukaan sitten kenkiä tehtiin ja se toiset sepät polttamalla tasoittivat sen kavion kuumensivat kengän ja kuuman kuumalla kengällä painoivat siihen kavioon sitten se sen puolesta se kävi kävi tasaisesti siihen ja se tuota ei ollut oikein terveellistä kaviota sillä lailla polttaa se kaviot kuivuivat lopen kovasti minä viilalla aina tasoitin ja sillä viisiin kengitin sitten ja kengittäisi kengitettäessä kengitettäessä ja piti tietää jos kenkä tuli takana päin ne - niin kun takaa päin kävi painamaan niin se teki kavion kipeäksi ja siinä piti tietää sen verran pitää vielä takaa päin justiin pieni rako tehdä sinne jättää jotta se ei painanut kaviota kipeäksi kavio kun tuli kipeäksi se hevonenkin kävi rammitsemaan sillä lailla ja minä kun kengitin hevosia niin yksikään hevonen yhdelläkään hevosista sitä sanottiin namitka namitkaa ei tullut sen - kun kävi painamaan kenkä minun kengityksilläni niin yksikään hevonen ei ei ramminut minä tein sen kengätkin hyvät ja hyvästi kun kengitin kestivät kaikki ne ne ei käyneet häiläämään yhtään siinä on paljon - tietämistä siinä kengittämisessäkin se ei ole aivan sellaista sellaista työtä jotta sen jokainen osaa ei kaikki sepät hyvästi osanneet kengittää sekin siinäkin oli tietämistä
kuinka useasti pitää kengittää hevonen
no se oli tuota miten hevosta kuinka paljon hevosella ajetaan jos hevonen oli aina liikkeellä niin sitä ei ne kengät kuluivat kengät kun kuluivat niin sitten taas uudestaan kengitettiin ja jos vähemmän ja kivitiellä kun ei ajeltu vähemmän kun hevosella ajellaan niin ne kengät kestivät kauan niin sitten piti kengittää uudestaan niin kun kavio kun kasvaa tulee sellaiseksi rosoiseksi ja kavio kun kasvaa lopen suureksi se piti kengittää uudestaan sitten no kuukauden päästä viimeistään piti kengittää se oli tavallisesti se kolme viikkoa neljä viikkoa se sai - olla samassa kengässä
niin useasti piti kengittää piti niin useasti kengittää
useaan niin kuukauden päästä tavallisesti aina sen takia jotta kun meillä kun käytiin kaupungissa siellä meidän paikkakunnalla niin kivitie niin kovasti söi kenkää kivitie ne oli kengitettävä sitten kengät kun kuluivat niin taas kengitetään uudestaan sanotaan hokiksi se kenkä kengän - edes päin mikä oli sellainen sellainen pieni rautapalanen siihen kengitettiin sitä sanottiin hokki se hokki kun oli pieni niin se väleempään kului minä tein se hokin kenki keitin suuren niin se kesti kauan niin sen takia minulla oli sitä kengitystä työtä paljon
kuinka pitkät naulat siinä on
nauloja oli monenlaisia tuota seitsemäs numero oli tavallisesti kylän hevosilla kelpasivat se oli sellainen keskimääräinen mitta sillä sillä naulalla ja oli kahdeksattakin numeroa se oli sitten - järeämpiä nauloja oikein isoille hevosille kahdeksanella numerolla piti kengittää naulat ostettiin kaupasta
tuntuiko siltä hevosesta kipeältä kun kengitettiin
ei ei sille mitään tullut kun jos jos tuota löi naulan jotta se meni verelle asti niin sitten tietysti mutta ei ei hevonen anna sellaisen kengittääkään jotta menee verelle asti tempaa jalkaa pois no se piti tietää ja naulassa oli sellainen se kärkikin jotta se se piti tietää miten päin panna jos sen - kärjen pani niin kun sisään päin kengittäessä sitten se meni lihaan ja kun pani sen ulos päin se pitää panna sellainen jotta se tulee kaviosta ulos ne naulat olivat sillä lailla tehty jotta se tulee ulos kun lyöt niin piti olla se vain kenkä tehty kavio mukaan se piti olla sellainen tehty se kenkä jotta se oli sopiva suuruudelleen ja kaiken päin jotta se ei käynyt painamaan
minkä ikäisen varsalle ensimmäiset kengät pannaan
no se oli kolmas vuosi hevosella sitten jotta sai kengittää minulla oli kotikasvakko hevonen se oli tuota karvaltaan harmaa minä kun olin sota niin minun ne kengitystarpeet minä kun sielläkin seppänä olin niin oli virolainen Kodanik oli hänen sukunimensä niin minä hänellä hänen kärryillänsä aina tuota pidin ne työkalustot mitä minulla oli työkalut ja hänen kanssaan aina ajelin siellä sodassa siinä hänen rinnallaan istuinkin kun oli hyvät tiet kun oli vaikeat tiet niin sitten me kävelimme olivat vain ne työkalut hänellä siellä sitten hän joutui kotiin hän oli kommunistimielinen hän oli sellainen julma mies sellainen ja sielläkin hän varasteli mitä hän varasteli hanhia ja kaikenlaista sellaista ja sitten syötiin parvessa ja hän tuota kotiin kun joutui sitten niin kerran hän sitten tuli minulle toi hevosen minulle minä katsoin hänen hevosen hyvä hevonen oikein hän sanoi jotta tavai vaihdetaan vaihdetaan hevosia ja minulla oli ostettu hevonen Innalan mieheltä minä ostin sen hevosen se oli ja sodassa ollut se hevonen niin se mies kun tuli joutui kotiin niin hän toi hevosen tullessaan se oli vähän rampa se hevonen niin vaikka hän rammitsi niin se ei ollut kipeä se jalka niin sitä tuota sen minä sitten ostin häneltä ei tarvinnut niin kallista maksaa eikä huolinut mennä sinne konnoihin niin minulla sitten se rampa hevonen kun oli niin hän toi se Kodanik minulle tuttava parvessa olimme siellä - kuormastossa niin hän esittää jotta vaihdetaan hevosta no vaihdetaan minä minä sanoin pitääkö sinulle väliin antaa ei - ei minulle väliin välirahojakaan huoli antaa minä minä vaihdan sinun kanssasi sillä lailla vain hän antoi minulle sen hevosen se oli sitten kun minä sillä hevosella menin töihinkin sinne - kaupunkiin niin se kirjoitettiin rotuhevoseksi siellä kaupungissa se oli niin hyvä hevonen sillä minä sitten siellä olin työssäkin se oli tammahevonen ja sitten meidän kylässä yhdellä isännällä oli ori harmaa ori ja se sitten pääsi välilleen ja myi hevosen ja siitä tuli varsa siitä se - varsa tuli sellainen niin kun se isä -- harmaa iso hevonen oikein ja siitä tuli oikein hyvä hevonen Virkuksi me heitä - häntä nimitimme se oli niin viisas hevonen sekin kun kun me häntä kasvatimme ja hyvästi syötimme niin se kun tuota oli iso hevonen ja sitten kun palo konsa missä oli niin palokunta kun meillä oli kylässä ja palokello kun helähti niin hän häntä aina pantiin keskimmäisen kolme kolmikko kolme hevosta pantiin valjaisiin palokunnan rattaisiin hän oli keskimmäisen aisojen välissä siellä valjaissa kaikista suurin ja varma hevonen kun oli siellä kylässä niin sehän sitten oppi kun hän paloa kun mentiin niin jo aina pantiin häntä valjaisiin niin palokello kun soi niin silloin hän hyppäsi vaikka missä oli niin palosaraimen eteen ja nyt hän on valmis menemään paloa palokello mukaan hän tuli tuli siihen - palosaraimen eteen ja nyt mennään nyt paloa yhden kerran tuota meidän sellainen varma mies oli nuori mies oli astuvoimassa hänellä - koltalouden aikana meni hevosella äestämässä pellolla niin samaten - palokello kun soi silloin se lähti juoksemaan astuva perässä niin se astuva jäi kumminkin ja se valokka mikä oli siinä mikä mihin kiinnitettiin se - astuva niin se hänellä kalkkaloitteli takajaloissa ja se - valokka jaloissa hän juoksi saraimen eteen hän ei jaksanut pitää ohjaksista kiinni sitä se isäntä se oli oppinut siihen jotta ja yhden kerran hän oli varsa vielä pojat Juhan vanhempi poika minulla hän lähti juoksentelemaan se varsa ja meni meni pitkän matkan päähän ja Juhan kävi itkemään jotta varsa pakeni me sanoimme älä huoli älä - älä huoli tuota älä älä itke älä ole huolissasi kyllä varsa kotiin tulee hän sitten kun kävi vedättämään vain Virkku Virkku niin se juoksi niin niin ketterään juoksi hänen luokseen ja hän kun tien päällä seisoi niin meillä meitä pelotti jotta pakenee jalkoihin kun juoksi hänen luokseen jota ja kaviotkin liukuivatkin pitkälti seisattui sitten hänen luokseen se oli oikein viisas hevonen ja varma ja väkevä meidän kylässä sitten viisi hevosta tavallisesti oli ja toisen kerran neljäkin niin hän oli ja kaupungissa työhön mentiin - menivät tienaamaan rahaa meidän kylän tuota nuoret miehet kolhoosin aikana menivät töihin kaupunkiin lie meidän hevosella menivät sinne töihin ja sitten oli siellä mäki kuormaa lantaa kun toivat kotiin tullessaan niin toista hevosta kun ei jaksaneet vetää siitä mäestä niin meidän hevonen aina pantiin siihen valjastettiin sitten kuorman eteen se jaksoi vetää ja sitten kun tuli saksojen aikana kun oli niitä puheenjohtaja ja hän oli kommunisti ja he pakenivat Pietariin minun - meidän hevosemme pantiin valjaisiin ja sillä meidän hevosella sitten menivät sinne se meni meidän hevonen no sitten kun se sitten kenelläkään enää ei ollutkaan tuota saksojen aikana hevosta menivät niin vähiin jotta meidän hevonen vielä oli sitten ja sillä pakenivat he oli kommunisteja he menivät kaupunkiin ei hirvenneet jäädä jotta saksat tulevat niin tappavat heitä he kiiruhtivat - kiiruhtaisivat tuota partisaaniksi he olivat kommunisteja heitä oli viisi perhettä pakenivat Pietariin ja sitten kuuleman mukaan nälkään kuolivat siellä ei siellä tulleet toimeen
hevonen on viisas eläin
niin no taisit sitten syödä sen leikata siellä ja kaupungissa siellä oli nälkä kova nälkä Pietarissa
mutta se on viisas eläin se hevonen
viisas se oli niin viisas jotta se se ymmärsi kun oli töissäkin niin se ei - se ei vetänyt toiseen kiinni jotta jotta telekat tai kärryt olisivat toiseen käyneet hän meni sillä lailla aina jotta ja meidän poika vanhempi poika kun hänellä oli viidestoista vuosi niin meillä oli yksi yksi talo missä tuota tuttava mihin äiti vei aina maitoja niin siitä hän oli enempää niin kuin oli kuorma - ajurin hänellä oli hevonen vielä sittenkin niin sieltä -- tuota Juhana oli hänen nimensä kävi aina lantaa ottamassa sellainen tuota kuorma pantiin maitoja ja perunoita ja kuorma vei sinne kaupunkiin ja äiti meni sitten junalla aamusilla sinne kaupunkiin ja siellä möivät ja sitten Juhana toi tullessaan lantaa niin sillä lailla kun hän kuorman kanssa meni aina iltasilla ja äiti meni äiti meni tuota junalla sinne aamusilla niin hän kun oli nuori poika vielä ja minun kanssani kun oli päivällä pajassa hän oli väsyksissä hän nukkui kuorman päällä kun ajoi sinne kaupunkiin niin hän sai huoletta ajaa huoletta maata hevonen vei ei kohonkaan kiinni käynyt kehenkään ja hän kuorman päällä vain makaa ja poliisit tai miliisiksi siellä sanottiin Puttiloon savotan kohdassa kun Puttiloon tehdas oli siinä reunimmainen tehdas sieltä ovat jo se alkaa kaupunki siinä niin siinä miliisit aina sitten ajoivat hänen ylös oppeät spiist venäjäksi sanoivat - tietysti jotta taas makaat hevosen he tunsivat ja hänen tulivat tuntemaan kun hän huoletta kun makasi hevonen on viisas se ei aja kiinni toiseen eikä hän huoletta meni ja siellä ei anneta maata Pietarissa tietysti ajoivat aina herättivät hänen ylös - taas makaat sanoivat hänelle kun hän kaupunkiin meni se oli sitten viisas hevonen
mitä sille hevoselle syötettiin
no heiniä piti olla ja kauroja kauroja piti hankkia kun ei kun ei tavannut niin piti ostaa olihan kauraa meillä - tuota kylvetty niin se - millainen vuosi sattui olemaan kun oli hyvä vuosi ja lähti kauraakin hyvästi ja nyt täällä Suomessakin niin - tänä vuonna on kaurat menivät lakoon kun vähän tuli - kauraa tänä vuonna sellainen tuota se siellä Inkerissäkin kun oli heikko vuosi niin ei tullut paljon sitten piti ostaa ja kauraa piti työhevosella olla aina ei se sillä sillä viisiin sellainen kun ei ollut työssä niin sitten tuli vähemmällä toimeen heinälläkin tuli toimeen niin ei hän niin kylläinen sitten ollut ja kauraa piti olla
kuinka vanhaksi hevonen elää
no elää se tuota kolmekymmentäkin vuotta minun vaimoni oli Alakylästä tuotu hänen äijällään hänen vaarillaan oli sellainen pieni hevonen ruskea hevonen ei ollut iso niin se oli kauan aikaa sillä ja se juoksi niin kauniisti ja niin ketterä se hevonen oli jotta sillä taisi olla jo kolmaskymmenes vuosi kun se viimeksi sitten niin oli vielä ihan hyvässä kunnossa niin tuota se hevosetkin niin kauan elävät
miten vanhana se pystyy vielä työtä tekemään
no helpompia töitä tehtiin sitten vanhanakin ei sitä raatsittu sitten kovasti vetoittaa ja minä vanhaa hevosta en tullut pitämään ollenkaan meille sitten otettiin kolhoosiin sitten se hevonen sitä oli sääli antaakin kolhoosiin kun se oli niin hyvä hevonen ja sinne se meni ja sitten siellä kun se oli töissä niin niin kun minä sanoin niin sieltä kun tulivat kotiin ja toivat - lantaa tullessaan niin jotta mitkä hevoset jaksaa vetää mäestä yllään niin meidän hevonen veti sitten sen pantiin valjaisiin ja se oli niin varma ja - voimakas meidän hevonen Virkuksi me häntä kutsuimme kodissa hevonen kasvattaa se käy paljon maksamaankin mutta sitten ensin alussa meillä oli kaksi hevosta se emä emä oli ja sitten varsa oli toinen kyllä he kotikasvakki hevonen oli kaikista hyvä sieltä kun konnoista tuot niin millaisen satut saamaan siellä oli silloin kun keisarivallan aikana kun olivat ne mustalaiset siellä ne olivat sellaisia niin kun minä viime kerralla jo taisin kertoa jotta ne varastivat seitsemän hevosta meidän kylästä ja ne sillä lailla menivät niin tuota ne olivat sellaisia jotta ne niitä hevosia aina kaupittelivat mistä varastavat sitten menevät vaihtamaan toiseen kylään menevät vaihtamaan sen varastetun hevosen vaihtavat ja pitkien matkojen päästä kun tuovat niin eihän sieltä kukaan tule etsimään sitten vaihtoivat minun sedälläni oli sellainen iso hevonen oikein niin kun se iso hevonen olisi tarvinnut enemmän ruokaakin kauroja ja no he olivat sillä lailla kun erottiin niin he jäivät vähiin varoihin samalla lailla ei he - jaksaneet kauroja ostaa ei ollut rahaa niin paljon se oli laihanpuoleinen se hevonen niin ja tervejalkainen ja hyvä hevonen muuten mustalainen tuli ja manikoitteli toi hevosen sellaisen pienen hevosen ja kylläinen se oli manikoitteli minun setäni ja vaihtoivat ne se oli niillä laiska se hevonen minkä se mustalainen toi hänen - aikanaan se teki vaikka mitä juoksi panivat koettelivat kuinka kauanhan se juoksee ja onko se nöyrä ja se siinä käsissä meni niin hyvästi jotta ja oli nöyrä ja ketterä ja se olikin niin laiska jotta sillä ei tehty mitään ne valehtelivat sillä lailla pettelivät meidän sedän he aina sitä hevoskauppaa tekevät ne mustalaiset he sillä lailla sillä lailla petollista elämää pitivät varastelivat paljon ja hevosia vaihtelevat sitten sellaista he kauppaa pitivät ja kun he kyliä myöten kävelivät ja ajelivat ja sitten kerjäsivät heiniäkin taloista omille hevosilleen no kun maunuaa mauruaa niin jokainen vähin antaa heiniä sillä viisiin he tulevat toimeen ja naiset kävivät kiusaamassa taloissa emänniltä ruokavaroja osaavat niin kauniisti puistaa kaikenlaisella - tuota manikoittelevat antamaan no lihaa ja kun puistaa vaikka kärpäsen kielen verran anna niin lihaa hänelle osaavat sillä lailla manikoitella emäntiä no ne antavat aina lihaa ja heillä ja tuota mitä vain ruokavaroja sillä lailla he tulevat toimeen tai tulivat toimeen silloin keisarivallan aikana ne olivat suomalaisia - mustalaisia mitkä kylissä kävivät puistamassa ja sitten ne niin kun minä kerroin teille jo mitkä tekivät leirille tulivat sinne - Ropsun tien varrelle ne olivat venäläisiä ne siellä kesäaikaan asustivat teltoissa joka kesä meidän laidunmaalla syöttivät hevosiaan sitten kun me menimme niin kun kerran menimme ajamaan heitä pois - pienet pojatkin menivät niiden miesten kanssa ja no miehet kovasti tuota krossikoivat heille jotta teidän pitää lähteä pois nyt sitten lähtivät pois kun se Hendrik Juosila Hendrik sanoi jotta kun käytte riitelemään tai tappelemaan niin kyllä minä kuusi miestä - yksinäni tapan teistä ja toiset miehet jokaisen yksi niin pelästyivät ja lähtivät pois sitten kun me menimme sinne asumaan ensimmäiseksi sinne - Ropsun tien varrelle sieltä Heimosin kylästä niin sitten he enää ei tulleet sinne Ropsun tien varrelle leirille ne mustalaiset olivat sellaista väkeä ja sitten niitä enää kolhoosin aikana kun tuli neuvostovalta niin niitä enää ei näkynyt
oliko siellä Inkerissä hevoskilpailuja
ei ollut ei ollut
no entäs Pietarissa
Pietarissa taisi olla no en minä siellä konsaan käynyt
siellä oli vain työhevosia
työhevosia ne olivat kaikki
no mitäs tauteja hevosessa oli
sanotaan pääntauti sellainen tauti se nenästä vuosi räkä niin parannettiin sekin osasivat osattiin parantaa meidän hevosella sellainen tuli tauti niin isäni paransi
kuinka se parannettiin
hän antoi höyryä pani tököttiä ja mitä lie muuta sinne astiaan sitä kuumensi sitä tököttiä ja astia pantiin hänen turvan eteen ja turvan alle ja sitten hän sitä hengitti sitä höyryä ja parani sillä viisiin
olikos muita tauteja hevosissa
no ei meille sattunut ei meille ainakaan sattunut en minä tiedä muuta kuin pääntaudin
pitikö sitä varsaa opettaa työhevoseksi
no sillä viisiinhän me opetimme minä panin ensin kelkkaan valjaisiin panin kelkan nuorasta pojat ajelivat hänellä ja niin ei hän potkinut vaikka kelkka kelkka sattui jalkoihinkin niin liukumaan alamäessä niin ei hän potkinut hän oli niin viisas se varsana jo ja oppi vetämään sillä oli hyvä tehdä työtä sitten se oli niin viisas hevonen jotta ja ahkera ja oikein sellainen kävikin ketterään niin kuin sukkelaan käveli hän kaupunkiin kun meni - hän tuota - jalan käveli koko ajan niin hän joutuisasti kun käveli niin neljässä tunnissa aina oli kaupungissa neljä tuntia meni jalan kävellä niin kun - Juho Juhana kun kävi hänellä ajeli aina ja - ajoinhan minä itsekin sitten viimeksi sitten kun se oli jo täysi hevonen niin sitten kolhoosi kun tuli niin sitten kolhoosiin piti antaa ja lehmiä meillä oli paljon kolmet silloin niin yhden annoimme kolhoosiin ei sitten meillä oli kaksi kaksi vain siihen aikaan kun kolhoosiin menimme ennempää meillä oli kolmet sitten toisen lehmän me annoimme minun vaimoni veli hän oli köyhä mies niin vaimon veljelle annettiin se lehmä me annoimme ilmaiseksi hänelle jotta ei huolinut kolhoosiin viedä ja muuten olisi pitänyt kolhoosiin niin sitten meillä niin sillä lailla se olikin kolmas oli kolmannen me hänelle annoimme ja kaksi jäi itselle niin toisen me annoimme sitten kolhoosiin ja yksi jäi itselle - omaan käyttöön sen kolmannen me annoimme hänelle ilmaiseksi emme ottaneet rahaakaan jota ei kolhoosiin huolinut antaa sinne piti eläimet kaikki niin kun useampi lehmä kun oli niin piti antaa itselle jättää yksi vain ja hevoset menivät kaikki hevosia olikin vain yksi tavallisesti talossa kun sillä lailla tuota neuvostovallan aikana keisarivallan aikana oli kaksikin hevosta talossa kun oli kun oli maata jos - oli - enemmän kun oli kaksi revisaa maata niin kun kahden miehen maa niin oli pakko pitää kahta jotta kyntämään parin hevosilla kynnettiin sitten maata kaksi hevosta pantiin auran eteen valjaisiin
olikos semmoisia pahaluontoisia hevosia konsaan teillä
ei minulle sattunut sellaisia pahatapaisia
kuinka paljon hevonen söi päivässä kauroja
no pitäähän sillä kiloa kolmet kerralla antaa kaksi kertaa päivässä tavallisesti syötettiin aamusilla ja iltasilla
no kuinka useasti tuli varsoja
varsalle tietysti vähemmän
kuinka useasti hevonen varsoi
no ei sitä useaan meillä kerran hän varsoi vain kun oli yhden kerran voihan se kun niin missä on kauempaa tulee olemaan ne voi kaksikin ja kolmekin kertaa varsoi niin aikojen päästä
olikos Inkerissä taloissa koiria
koiria oli meilläkin koira oli aina olemassa ja ne olivat niin viisaita ne koirat sitten jotta
muistattekos mitään esimerkkiä koiran viisaudesta
no se ei oli sellainen tapaus yhden kerran kun oli yksi kuka etsi vanhoja kelloja meillä oli seinäkello vanha kello se oli uutena ja se oli erittäin kaunis kello sitten se enää lakkasi käymästä ja kellomestarille ei vietiin kaupunkiin kylässä ei mestareita kävellyt ja se oli sitten sillä lailla jouten sitten tuli mies ja kyseli sitä jotta hän ostaa sen me sen kellon kun hänelle annoimme hän se kello kainalossa tahtoo sitten läpi kujan mennä ja kujassa oli sellainen niin kun tässäkin on lanka mitä myöten hän pääsee juoksentelemaan siellä kujassa oli lanka pantu minulla ja sitä myöten hän juoksentelee siellä - kuja oli sellainen avokuja siinä kohdassa se koira kun näki sen hänellä on kello kainalossa se tempaisi kävi hänen housun lahkeeseen kiinni jotta älä vie talosta mitään se oli sellainen viisas koira
minkä rotuisia koiria siellä oli
olihan siellä kaikenlaisia en minä osaa sanoa kaikenlaisia siellä oli tämä oli karhunajokoira tämä tämä on sitä - metsästäjän koiria kerran meillä oli sellainen tapaus siellä kun menimme sinne suurelle tielle elämään niin kun oli meillä viisas kissa oikein se oli tuota metsästä tuli ja meillä sanottiin äitiä meillä sanottiin emoksi kun oli äyrämöinen niin hän lykkää itseään äidin emon jalkaa vasten ja menee aina kynnykselle ja naukuu ja tulee hänen luokseen ja lykkää - hänen jalkojaan vasten itseään ja taas menee kynnykselle minä katso jotta - nyt se pyytää keralleen minä lähdin hänen keralleen sitten katsomaan mihin hän menee hän meni metsään metsässä kun me asuimme siellä niin hänellä oli pyydetty jänis niin hän vei sen jäniksen luokse jotta ota vie pois hän ei jaksanut sitä tuoda se oli iso jänis
miten se sen oli pyytänyt
pyysi kiinni tietysti hän pyysi hän oli iso kissakin niin taisi purra niskasta jotta sai hänen nujerretuksi
ei jänis mennyt karkuun sitten ei päässyt
no ei päässyt karkuun kun hän ketterähän kissakin on hän sai sen pyydetyksi ja sitten kotiin tuli pyytämään apua jotta tulkaa ottamaan
olikos teillä päin jäniksiä siellä
oli metsässä oli jäniksiä ja meillä oli tuota sellainen ne riista metsäriista oli myyty herrat herrasväki tuota ostivat sen riistan ja sitten kävivät oplaavassa venäjäksi sanottiin oplaava jahti suomeksi herrat siviilivaatteissa he kävivät siellä taisi olla sotaherrojakin niin meillä oli lintuja fasaaneja ja ja tuota jäniksiä niin sitten pienet pojat ja tytöt kävivät ajamassa minäkin pienenä poikana - menin iekari kävi talossa ajamassa kävi kysymässä jotta huomenna tulee oplaava tulkaa siellä annettiin viisikymmentä kopeekkaa päivässä sitten kun juostaan siellä ja annettiin sellaiset helistimet millä helistetään jotta ne - pääsevät jotta menevät pakoon ne jänikset ja linnut ajetaan - ohhoh hyvin leviää sellainen minä tahdon näyttää niin niillä helistimillä helistetään helisytetään ja jänis sitten - a herrat ovat siellä heillä on pantu keppi maahan ja siinä on numero sitten iso numero jotta näkevät siinä millaisessa numerossa hän joka kerta sitten käy niitä numeroilla niitä herroja kuinka paljon oli niin ne olivat sellainen niin kun toisestaan niin kun kivellä heittää niin pitkän matkan päässä sitten niin herroille päällä herroille päin ajettiin ne väki ajoivat niitä jäniksiä ne kävivät sitten jahdissa ne herrat siellä meillä joka syksy sillä lailla kävivät oplaavassa ja minäkin kävin monta kertaa ajamassa niitä pienenä poikana rahaa taskurahaa piti saada
oliko siellä villisikoja
ei ei siellä niin paljon ollut niin suuria metsiä ollenkaan se oli oplaavassa ja kun oli pehkoja kasvoi sillä lailla pajupehkoja ja ja oli peltomaatakin siellä välissä niin lintuja oli - tulivat toimeen - niillä viljoilla mitä oli kylvetty ja jäniksillä samalla lailla oraita söivät ja heiniä ja talvella haavankuoria söivät jänikset ja meillä oli haapoja siellä metsissä ja niin jokseenkin paljon meillä oli sitä metsäriistaa siellä herrat saivat lintuja sekä jäniksiä
mitä lintuja
fasaaneja siellä oli
no entäs kyläläiset pyysivätkö he
ei meillä oli se kun oli myyty ne niin ei ollut oikeutta kenenkään metsästää ne oli riista oli myyty sitten ne herrat kävivät ajamassa jahdissa
no ei siellä sitten hirviäkään ollut
ei yhden kerran satuin näkemään hirven vain siellä missä se lie Ropsussa oli metsä suuri siellä taisi olla hirviäkin niin siellä ne se pääsi varmaankin juoksemaan jotta meidän pellon peltojen lävitse sitten juoksi iso hirvi uroshirvi oli ei siellä suurta metsäriistaa paljon ollut ei sieltä ollut niin synkät metsät ollenkaan se Ropsun metsä se oli jokseenkin iso siellä kuuleman mukaan oli jäniksiä siellä oli ja faasaneja talvella iekarit niin kun lintuvahdit niin ne kävivät niitä syöttämässä toivat kauroja kauroja niille fasaaneille talvellakin sellainen pieni katos oli tekivät vaatteen panivat sellaisen katoksen mihin missä olivat ne kaurat jotta sieltä he kävivät sitten syömässä
no onkos teidän aikana siellä ollut susia
miten
oliko susia
ei susia ei ollut ei siellä ollut niin - synkät metsät ennen vanhaan kun oli ollut vielä susiakin kuuleman mukaan sillä lailla laativat jotta ihmiset pelkäsivät kun oli pitempi matka mihin mennä niin pelkäsivät susia mutta ei siellä sitten minun aikanani enää ei ollut
no oliko silloin ennen karhuja
samaten ei ollut karhujakaan metsät kun olivat pienet lopen niin Inkerinmaa oli metsistä köyhä se oli enemmän laakeaa maata kaikki oli kaikki oli tuota viljeltyä maata viljeltyä maata metsiä oli vähän ja inkeriä inkeriläisiä siellä oli kaikkiaan kolmekymmentä seurakuntaa ympäri kahden puolen Pietaria toisella puolella Pietaria oli minä en niitä seurakuntien nimiä enää muista niin se oli niitä hajallaan kaikki ja papit kaikki olivat täältä Suomesta yksi pappi vain oli Inkerinmaalla Laakalan kylästä oli varakas talo Raski oli sukunimi Jaakko oli hänen nimensä Suomessa hän kävi papinkoulun ensin oli Suomessa pappina ja sitten viimeksi hän oli siellä meidän omassa seurakunnassa Hietamäellä pappina
tuo nauha tuossa jo loppuukin että kiitoksia nyt kovasti kun olette jutellut näin paljon
no tällä lailla kun - tähän asti kun tuli elettyä pitkä pitkä korkea ikä jo niin on nähty maailmaa paljon ja